Erithunga obwemezi bubuya kutse eribyandeke okwingye, ryerimya ghukahira amenge ghosi okwa kyaghukakolha, thuthabugha thuthi amenge erihirawo okwa mubiri ewakola kutsibu erilhangira ghuthi wamahamba ebyaghukakolha, erihamba ndeke ebyaghukakolha bakimya bakakwiha omwa bandi. Kandi imunimukolha omubiri mughumerere beithu iwe ebakulhangira ewa mabirighenda emailo nguma okwibo kutse ebiri omwabindu ebyaghukakola nerisaba kutsibu omungu <hesitation> erithongera ekisembo ekyobwomezi haghuma nerikolesya ndeke esyo sente nomusyangabya nyinyiho esyabakakuha beithu wamabya wanganathoka erisi planingira ghukimya ghukasihira ahandi ahasyangabuthira sikakulhethera esidndi syo sente eryo ryangethamu obwemezi bubuya.